مؤخرا زرت أكثر من مكان بالكويت ، رحنا البحر كنا نسولف أنا و الشباب و نتمشي شوي بعدين رحت لحالي الحدائق العامة ، نحب نشم هوا و شوية هدوء ، و بالأخير رحت كان متجر جديد كان به كل الأغراض الحديثة و استمتعت وايد.